Ngili mwanamta kumbukumbu ngikumbuke helikopta ilesha ikatamya kifuhii na swe ikatamia dooka ya mti yo kumbukumbu ngiishi mwaka elfu moja na sabini na nne.